woni sunii flash lightin won dandaani dikeyo ta dandaani fudeni bitri tumieti, harkumaan baateni duum mal ishi tumietenuu. hinbobaa. malsaa dibii mal at gar kampuafa jirt, ama mal atin wonfa borbaadu, ama mal stimafan siira balee won bobeefet hinkabn mal sunii flash light mal sun bobeefetenie. malsun bobeefeten